Azafady zalahy fa mbo nisy raha nanahira anay koa amy fiaina fianakavia tantragno tao mbo nanahira naha taraiky fa somary tsy de salama loatry gny zaza ka mbo varia gny nitazo sy nitrotro ninday anazy tamy dokotera de mialatsigny fa zay nahatonga any le fahatarana.